पोलैंड को इतिहास बहुत ही रोचक और संघर्ष पूर्ण रहो है एक महत्वपूर्ण तरथ जऊ है। कि अठारवी वि शताब्दी के अंत में पोलैंड को विभाजन भाव हतो। जब सत्राह सो बहत्तर से सत्राह सो तेरानवे इस्वी और सत्राह सो पचानवे में रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर पोलैंड के विशाल क्षेत्र को विभाजित करलो हतो। एक घटना पोलैंड के इतिहास में विभाजन के इतिहास में जानी जात है। तीनो देसन ने पोलैंड को अपने में समाहित करलिया और पोलैंड लग भग एक सो तेइस सालन तक राजनीति मंचित्र से गायब हो गओ हतो। जऊ विभाजन पोलैंड के नागरिकन के लाय एक बड़े आघात के रूप में हतो। लेकिन पोलैंड ने कबहू अपनी स्वतंत्रता को सपना नाहीं छोड़ो। उन्नीस सो अठारह में पहले विश्वयुद्ध के बाद पोलैंड को स्वतंत्रता प्राप्त भई और उसने फिर एक राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आवे को अवसर पाओ। पोलैंड की स्वतंत्रता में संघर्ष उसे एक मजबूत और दृढ़ राज्य बनात है। और जे घटना पोलैंड के लोगन को राष्ट्रीय पहचान और स्वतंत्रता की भावना के प्रतीक बनात है।